Kantik byi mu byi-pem m kyi-kuri ne kyi enye nkyi mbe ba-chi ke oshe. Ee no, onef dyishi mii o-ja be be nua ke kyiee nkyi eten nkyi badako cross river state e-mu e-fe kyija o-fe, nang edruabu nyi a mee a dú kufe benshuam ba-mm ke burwan banet ekwaboshi eyi-dakufe baashara mbe kyikim oshe kyimumu kyimumu kiman to ene bure ke na, k ntuntu, banr ba-be ekwachetu eyen mbe adafe banshwaeng, ba-nyere ne mbe ke obi amu nke me mu n-na ng o-fu nyin ke dyityem oshe ndyi badako nigeria byi muu ne byije mbyi mbyi byi-bam be be ashi a mumu gbaat kyije nkyi bucen ecen ke kafa oshe, onet nue o da o ebi mbim ofi Byije mbyi adanung ke o ean-ekwabashi, nang a-fu a-ca nyi badatin bashu kyise, Nang a-fu, a-ca nyi badati bashu kyise, nang a-fu a-ca nyi badati nang a-fu a-ca era nyi e-nyin o nang nyi fada kyije ankyi banet ashi ba-ii kanong kanong ne ba-fe nke kyi-fim nkyi, kpa kpa ba-ku bn̄-ti ng ekwabashi banet ba-ee ekwabashi ba-aajwo nkyi onet dyishi ekwabashi mu o-tange e-mu e-pem m a-be, a-yange dyikpen eyen nang gi fada oned mu o-tce mu-oda-juo, ke-yanghe kifeto kerenghe ba-yip benteng ba-te kafa-mtim oshir nke-baku-na yameh omed a a man tori-sare, oyameh nyin bi key bukie bi-kor osowor bi-tey bukie bi-kor oned dyahi. Cross river, bukie bikor kang-kang baned dyshi